ما الحيوان الذي يمثلك ويمثل شخصيتك على النحو الأفضل؟ الحيوان اللي يمثّلني بشكل أفضل هو الأسد يعني، الأسد قوي وله هيبة، وفي نفس الوقت عنده قلب طيب ويراعي الأفراد حوله أنا بحس إني أتمتع بقوة الإرادة، بس في نفس الوقت عندي حب للهدوء والراحة